Ikero kindo nifuria iya nivone chai yakwa yenakerafunia, kyandiko nikifurie <hesitation> tha rubore na chapati. Kana kole haghire mughimbi, rubio mbihone kue thaanganywa ni nira kuninwa oh chai yakwa. Hii vya kizungu tha chapati na ikichemba ni kwakulia ninjufuke napho. Miracho kirwe kindo nikifurie kuoka kule chia kirembwe hembwe kio na kero unyugwie na chai. Nachukua mithiri- ti henemichegha luka ni chapati na lubore.